जब अलमारी में बहुत सामान भर जावै, तो सबसे पहले सब वस्तुएँ बाहर निकाल देवो अने अलमारी ने अच्छे सै साफ करी लेनू धूल मिटी हटा नू। फेर कपड़ा, जूता, बैग अने अन्य समान ने अलग-अलग हिस्सां में बांट ले नू। जे जरूरी हो, उने चुन-चुन के रखो नू अने जो बेकार हो, उका दान या फेंक देवो। छोटे-छोटे बक्सा, हैंगर अने शेल्फ का उपयोग कर, सामान ने व्यवस्थित रखो। ई तरकीब सै अलमारी साफ, सुंदर अने आसानी सै उपयोग मं आवे।